Laha ohatsy zaho zao zô hoe hitsaky laka handeha <hesitation> handeha hoe hiampita gny ranomasy de manomana gilet de sauvetage aho, manomana fanafody, sakafo, gny telefôny mahazaka rano.